Nimya wi'ik nimya xuxëp bi'i a'ax y o este tyam a'ax nyëbuxtëyë bi'i axux am y jadunt's bi'i a'ax dun jëyëy am nyënadubëjkënë.